Amagezi agensobora kubaaha, bagumye nebageezaho <hesitation> okuseera emiirimu omubitongore ebiimu na nebiimu habwokuba haroho ebitongole ebiimu bitakwetaaga <hesitation> nakuba yakozereho, nebagumya nebatambula, ne baliibaata ne'baseera emillimu, Obukyeretagissibwa kuyambaho haro ebitongole bikara ne'bessera abantu be bakiira kuyambaho nukwo bamaara babaha emiiriimu.